غنجاول نكسب التقة ديال الاعضاء و غندخل معاهم فمهمات صغيرة و غنكون انا السبب ديال النجاح فيها حتى يتيقو فيا مزيان عاد ندخل معاهم فشي مهمة كبيرة و نخليهم غادين في الصيرورة حتى تنجح العملية ديك الساعة غنعلم ليهم السلطات و غيتم القبض عليهم كاملين و انا غنكون مجرد وسيلة لتحقيق هذا